عدد أبناء عمي و خالي هو عشرة, هم اناث و ذكور طبعا, لا أراهم دائما, ربما في المناسبات, و في الأعياد, و هم كذلك مشغولين و بالتالي نلتقي في المناسبات فقط, هنالك هنالك من أرى أكثر من الاخر لكن عموما أراهم في المناسبات كلهم.